adhes January kunn adhes yaani ininen dhib yed adhes jabba inamath maaan adhes kunn adhes calendar kas ithidhabuni dhubinen inamaan dhib yed adhes December kas bee Lilah bonalesa guyya sunn inamaa Lilah yaani dhab pesa hinjiraa dhub inamaan guyya adhes akasisun khulii hinfedhuu maan ijolen shule dhethii pesa hinjiru adhes akhana khun adhes akasithii